Karazagna zavatra mangitry haiko e- ery lavanila regny, ery girofle, avy eo koa darasina, de misy folera ylang-ylang zay mangitra de ranomangitra koa mangitra, avy eo folera raozy regny, <hesitation> romarin koa mangitra ai.